एक जूता अलग अलग भाग हूंदा जूता ऊफर भाग जू पैर थै ढकदू। अपर बुलदा। टोंग जीभ वह भाग जो ऐंचो भाग बीच मां हूदा। लेस फीता जूता थै बांधण काम मा आंदू।